مرحبا ممكن سوال اذا ماكو زحمة اقرب مكان للشرطة او مركز شرطة هوني بل المنطقة وين لان عندي فد موضوع اغيد احلو مع الشرطة اذا ماكو زحمي بس دليني المكان او الجيهة الي اطيق اغوح من عندا على طريق الشرطة.